<hesitation> ñukami piza caserataka <hesitation> ñukami piza caserataka rurani wasipi <hesitation> harina, yaku <hesitation> mantequilla, lulun, pichila azucar y pichila cachi amani alli salado amani alli mishki llukshichuk, masata preparani chay ingredienteswan chaymantaka <hesitation> churanimi mortadela, <hesitation> oregano, queso, chaykunan preparashpami rurani piza caserataka pero mana alli llukshirka y mana <hesitation> mana tiendapish randishkalaya piza llukshishka mana mana mikurkanchik mana alaja llukshirka <laughs> chanta mana alli ruranchik <hesitation> ciudad randishpa mikunchik chay pizza hawanana nin Chayata ñuka familiaka mikun, ñukaka chaytaka mana tanto munani, <laughs> shuktik <hesitation> pizza hawanatami mana mikunata munani ñuka, ñuka wawakuna ñuka aylluka mikunmi, ñukami mikuni pizza <hesitation> <noise> ñukami mana munani pizza de casa nin chayta ñukaka mikunata munani, ñuka ayllukuna tian llaktapi, paykunata shuk punlla invitani pizzata shamuychik mikunamun nishpa chayka, kayka imatik carton, carton viejalayami kayka mana ñucanchikta munanchikchu nishpak nijarka ñuka ayllukunata mana mikunata munan pizataka ñuka wawa cayshuk ayllukunami mikun. <hesitation> Pizza hawayanata ñuka pizza hawayanata mana munani ima shuti yalli mishki kakpi piñata mana tanto munani Y Mishki azucarta mana tanto ñukarka ñukataka mikuyta munanchatami chaymantami mishkiyuk chaycan pizaa hawayanaka chaymantami ñukaka mana tanto mikunata munani. Ñukata piza de casani chaytami munani ima shuti ashka quesota charikpi, <hesitation> ashka oreganota churakpi, ama ñukanchik estomago dañarichun oregano allichik ninkuna. Y <hesitation> ñukata chay pizza de casata mikunanmi imashuti ingredientes ashaka ingredientesta charikpi imashuti salami, ima champiñones, ima queso, mosarela, chorizo, <hesitation> carne molida, ima cebolla, chay ingredientesta charikpimi ñukataka munanayan ashkata| pizza mikunataka.